طبعاً اكتر حيوان مشهور بي انو ذكي هو البعشوم ، هو زاتو في منه مقاسات كبار و صغار الصغير اسمه ابو الحصين و الاكبر منه شوية بيسموه الصبرة و اكبر مقاس هو البعشوم و كلهن ياهن الثعلب